احب ان أنا أكون شخص ذكي اكتر لان الذكاء ده ممكن بيه اعمل اي حاجة ممكن أبقى مشهورة بسبب ذكائي و أبقى معايا فلوس و كل حاجة لكن ممكن أن أنا أبقى مشهورة والناس كلها بتكرهني او مشهورة بسبب حاجة وحشة أنا عملتها ف دي مش هتكون حاجة حلوة بالنسبالي ف احسن أكون ذكية